कमरो कू रंग चुनणा समय वेकू आकार प्राकृतिक रोशनी कू भी ध्यान राखला कमरा जन हम हल्का रंग जनई हल्कू नीलू या सफेद अछू रोलू। जबकि बडा कमरा मा गहरा रंग ग्रे क्रीम नीलो इस्तेमाल कर सकदा और लास्ट मा व्यतिगत पंसद या कमरा उद्देश्य तै भी ध्यान राख सकदा।